Rehefa zaho andeha hagnano vakansy any Afrika Atsimo a de mazava ho azy aloha zany tsy maintsy misy lamba agnatin'ny valiziko de zaho mitondra lamba maivagna fa mafana be akagny a, de mitondra fagnafody koa zaho sady mitondra vôla maromaro mba hiomanako am'fidianana rano, de zaho tsy maintsy mitondra fakana sary de malaka sary zaho, tsy maintsy zaho sy maintsy mila namana koa tonga akany de mitondra vôla maromaro.